أكبر مشكلة تواجه العالم اليوم هي تغير المناخ. هذي المشكلة تأثر على البيئة، الاقتصاد، والصحة العامة. ارتفاع درجات الحرارة، ذوبان الجليد، وزيادة الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والجفاف، كلها نتائج لتغير المناخ اللي تحتاج تعاون عالمي لمواجهتها.